Machine à laver io e <hesitation> fanasagna lamba mô ko izy e, boribory izy ai, de avakeo <hesitation> lamba io zaigny kôfa ampiditry akao <hesitation> miaraka amin'ny vovontsavôgno de- de dioviny, magnadio zegny izy miaraka amin'ny rano mazava hoazy e, magnadio zaigny izy e, mampikôbagna izy e, izy karaha itantse- itantsika miodonkodina igny zaigny e, igny zaigny izy mikosoko agnanjy, de izy regny misy karazany misy amin'izy iregny e tonga de magnamaigny fô misy ndraiky edy amignanjy regny e, izy tônga avy akany madigny, antegna mbôla manapy agnanjy koa, manapy lamba.